Ñy toetsy ny ñ'andro Vietinamy añe: Ñy toetsy ny ñ'andro ndrozy añy torôpikaly no sônaly, <shushes> manahakanjao ñy faritsy ñ'antsiñana antimo ndrozy añy, mitsioky avao zisiky farane, tsy misy iboha, manahakanjao ñ'ora, misy koa ñ'oraora ratiraty, aminy ñy nintsy, <shushes> misy tsioky mahery ro manday orambe, tsy misy iboahany ñ'olo añy.